Ewa, zay zany koafa manao fermentation zio matetika aminy mokary zay zio zay zao anaovanay anaovanay fermentation, ah raha io zany atao ampandriana aminy alina raha io zany de asina levure karakarah reny fermentena anazy, bokeo raha io mitombo amizay volume raha io, miova tsiro ndraha io, matsiro, karaha zany.